Alli tuta ñuka shutimi kan Toa, <hesitation> Riobamba kitipimi kawsani y tapuyta <hesitation> kutichinkapush nisha pani imalayatik kan ñuka <hesitation> cumpleaños, sumak cumpleaños chaypuka <hesitation> nishun <hesitation> puntaka familiakunawan ñuka kushawan ñuka wawawun ñuka yayakunawan <noise> ñaña, waukikunawan ayllukunawan pasana alli kanmun. Shinapish shuk <hesitation> shuk mikuna, shuk ashina tukuy, takina, tushuna, sumak punllapi <hesitation> pashangapuk, yaya mamakunawan, wawakunawan. Shinapish ñuka munan <hesitation> nishun rikunakunata, presenteskunata apamuchun mirgata, ña <hesitation> kusha, yaya, mama <hesitation> nishun ñukata munanan sorpresata kuchun chay ña, churanakuna ima <hesitation> nishun alajakuna, shinapish ima Wasipuk <hesitation> mangakuna chishna, chasnakuna, obsequios, regalos nishun ta apamuchun alli kan. <noise> <hesitation> Uchila llullu wawakuna ñukunchik kashpa ayllu llacktapi o comunidadkunapi mana yaya, mamakuna ni ayllukuna ñukanchik raymita ruranchik chay wacharishmanta <noise> chay raymita mana yuyarishkanchik o kishas <noise> ña pachapashaskamunta ña mana ruranchik chaymi <hesitation> yachanchik ña migracionman rishpa o shutik <hesitation> llacktakunamun rishpa rikunchik imalami paykunapak costumbreskunata charinkuna ima piñata o ima torta ninkuna o bocaditos uchila wawakunapaka <hesitation> rikuchinkuna <hesitation> payasos, <noise> chay jatun fiesta invitaciones, tukuy uchila wawakunawan pukllanata chay kashka, chayta richushpa kishas ñuka o kayshukunapis yuyanmunkunajatun fiestata rurana, yuyarishpa chay ñukunchik <noise> wacharishka punllata y shinapish tukuy <hesitation> watakunata ña kawsashkamanta cada wata Ña <hesitation> shi kachun shumak o <noise> o kullisha o llakilla, pero ña nishun ña <hesitation> watakunapaktashkamanta chayta yuyarishpami <hesitation> ñukapish munanaymun chay <hesitation> raymita rurachun chashna ñajanishkalaya. <noise> Ñukunchik uchilla wawakuna kashkamanta shuk <hesitation> extrangera <hesitation> paylatik rurador carca paypuk cumpleañosta paylatik cada wata <hesitation> pactachipi ña <noise> paypuk tukuy amigukunata kayador paypuk wasiman shinapish paysha <hesitation> kullkita charishkamantaka rurador jatun banqueta mikuna, pastel, <noise> nishuk shutik bocaditokunata chasna rurashpa pay cada <hesitation> washan, washan <hesitation> watapi chishna rurador y shuk ultimo ña edad avansada kashkumanta ña ultimu <noise> cincuentachu chaytami ña rurarka ultimu cumpleaños <hesitation> chaypi <hesitation> chashnalatik <noise> mana rurapikca pi ñukunchilakti o <noise> shuk shuklatik shulaktik rurakanmun. <noise> Shukk jatun cumpleañosta nishpa ñukanchilatatik <noise> yuyarishpa imalayami wacharirkanchik <noise> ñaja nikushkalaya ña <hesitation> kaswshashkatapish yuyarishpa ima maymun rurashka, ima rurashka y shinapish <noise> yuyarigapusk y imatatik <noise> manarik rurashkata chayta rurapak quisa chaykunamu viaje o ashtawan yachana o kisha shukrtik wawan charina nose <noise> chay ima <hesitation> yuyaykunata charishpa <hesitation> chaykunata ruragkapak shinapish chay cumpleañoskunapi rikushkani <hesitation> tematica ninkuna chay ima, ima <noise> dibujos o peliculas o acotoresta <laughs> chaykunata rikushpa <noise> paukunapish disfransarinkuna o <hesitation> ruranrinkuna chaytami <hesitation> cada uno ruyrashkakuna y shinapish <noise> chashna yuyani y ñuka quishas rurashpaka <noise> ruranymunaypmun. <hesitation> (-) Ñukatami <hesitation> munanan yuyarinata <hesitation> ñuka wakikunata, ñañakuna, yaya kunata y ñuka nishun ayllukunata, ayllu ñuka wasipi kawsak <hesitation> tigramushkamunta shuntik llacktamunta. <hesitation> Ñuka wawkikunata, ñuka mamata, <hesitation> ñuka cada wata nose yuyaripani paypuk wata wacharishka punllata shina ñuka mamapuk mayopi, <noise> mes de la madrepi ñuka yayapuk, juniopi inti raymipi shunapish ñuka sobrinokunamata chashna cada wata yuyarishkani y shinapish y <hesitation> asha <noise> asha <hesitation> kushi kushirishpa rishkani imalawanpish ima shuk tandita o quishas shuck ninchik torta o <hesitation> shuk regalowan rikushkani yuyarikanpak y paykunata kushichikapak y paykunta <noise> ninkapuk <hesitation> sumakmi kanki, shinchimi kanki <noise> yupaychanchin kay ñukanchik ayllukashkamanta <hesitation> nose ñuka chay cumpleañoskunapi yuyarinakani <noise> chay punlla yuyarini paypuk punlla chay punlla <hesitation> pay nishun <noise> centro del mundo kachun chaymi sumak kan paykunata yuyarinkapu shuk uchila mikunitawan o shuk ña nini ña presente torta o jatun fietakunapi. <noise> Pero chashnamirinatamunana chashan rurashkanai ñuka ñañata ñuka mamata, <noise> ñuka yayata, y ñuka waukikunata mayjin <hesitation> punllakunata kisha <hesitation> kishas asha mana alli, piñarishkunashkamantapish, karu, karumuntapish ña imapi kishkanchik allilachu kanchi alaja punllata charinki <hesitation> shinapish <noise> chashan yuyarini ñuka kawsarkani shukti llacktapi, chaypi sumak karka pullana, yuyarina o kishkashpa ima <hesitation> shuk tukuykuna <hesitation> killka paypuk yuyaykunata <noise> paypag <hesitation> bendisiones o agradecimientos o imata chyakuna killkara <noise> kisllkadorkuna chaymi sumak kan <noise> y chay costumbres chayashkarkakuna centro americanokuna chay <noise> Chayta asha <hesitation> ashata yachashkani y chayta munak <hesitation> munshkamanta <noise> ñukapish kaypu ñuka ayllukunawan rurani <noise> uchiullalata mana aninal jatun fiestata jatun raymitapish shinapish <hesitation> chishna rurashkamanta paykunampsih kuyanckuna o nishun ñukanchik <hesitation> lazos familiares ashtawan ayllu shinchiyachiyamun <hesitation> ninchik chay pretextowan ña wasimun chayanchik ña tapunakunchik, ña mikunchik, ña pukllanchik, ña ashinchik <noise> chaymi <hesitation> sumak kan ayllu pasana chay punllata